عِنّا سؤال هون عم بي إلنا كيف منحضّر البيتزا؟ <hesitation> هلّأ البيتزا بدنا أوّل شي تكون العجينة طيبة كل ما كانت العجينة طيبة ومعمولة بي إتقان ومحطوطلا مواد لتخليّها تكون هشّة ولزيزة وطريّة بتكون العجينة بتكون البيتزا طيبة. هلّأ الحشوة الّي من فوء بتختلف الأزواء من شخص لشخص وفي ناس بيحبّوها بي شي وناس بيحبّوها بشي تاني، بس العجينة <noise> هيّ العجينة موحّدة عند الكل والعجينة الأساس الّي بكون من مكوناتا إنّا نحُطلّا طحين ولا الطحين نحطّلو شويّة زيت، شويّة خميرة ممكن نفئُس بيضة، رشّة حليب، رشّة فانيليا لنعطيها نكهة أطيب <noise> ومنعجنا ومنريّحا مفروض العجينة ترتاح عشان لمّاً بدنا نمدّا بالصُنيّة ونرئّا عشان نِصْنَع البيتزا بدّا تكون مرتاحة العجينة كتير ما دُغري إنح- إن- إنساويها من بعد ما نحضرا بترتاح العجينة <hesitation> منرئّا، منحطّا بصُنيّة منحط. مندْهَن العجينة كاتشب و منرجع منحُط المواد البائية الّي نحن منحبّا <hesitation> مُمكن نِفرُم بندورة، مُمكن نحُط زيتون، مُمكن نحُط فطُر، ممكن نحط دُرة، مُمكن نحط pepperoni، مُمكن نحُط مارتديلّا وبالأخير مفروض نحُط على وجّا جِبنة ومن فوّتا عال فُرُن وهيك بتصير البيتزا جاهزة.